Kitraga om sama lugu miä viioligaq. Ku sa naaq keeleq vibriirmä panõt, tulõgi säält helü. Jaa helükast tege hellü viil parõmbas. <hesitation> helü tooni, noh korgust vai madalust sa muudat tuuga, ku sa tiit kiili kas pikembäs vai lühkümbäs.